Gny ilà gny raha fanaova kajy iny zany. Matetiky zany sarotsarotsy amy olo sasany gny mikajikajy anaty lohany ao. Laha ohatsy koa sorata raha iny, atao manahaky andakilasy any rey, ah! Lava be. Fa laha ohatsy ka misy raha fanova azy iny i lafa kobokobohy avao iny la manome ny valiny, na io ampia na io angalà, na ampitomboa na i zarà.